<hesitation> Nyamu iria mendete muno ni ngombe ngombe nimiendete tondu ikoragwa ina faida nene muno kwakwa kana muturireri wakwa eeh naombe nimiendete tondu namirithia niivesago iria. iria riria mendagia na viu ringi ngatumira kuruga sai musii gakwa na riu ringi engavu siana siakwa na nitwiri iria ni mbari imwe ya balansed diet. Koguo ndiigusaga nina thina na gusutha iria tondu nimonaga kwitukira ngombe. Na makorega kurwarwo. ngombe niindethia na nimiendete tondu niivesaga thumu thumu iria votaga kurima nayo mugundari gwaka na sana sana kwa kichen nganden na urimiri usio wingi. Tondu natumira thumu. mimera iria ngutumira niigusiara na njira nene. Na kwa wingi. Na ndithiesaga na uko njaa, ngombe nii dethagia na kugia twana na ngombe nionanagia utonga thiini WA musiii. kulingana na mwikarire na undwire wa kiembu ngombe nionanagia wina utonga, undu wa mbele yaagia yathie igiciaranaga ikigia tusau tuo natuo twaneneva riria ningegia kathina nwa mbose ngombe imwe ngedia na ngakoroa ngivingia mavatara makwa kana ma musiii ndakuthie na kuo njaa njira ya kothomithia ciana. njira ya mirire, njira ya gukoroa ugeka project ngurani ngurani. ngombe nii dethagia na njira io na ngombe niingenagia tondu ndi maundu mengii yavewa irio kana uria ukuva ngombe ria ringi inginyaniru niguo igukova iria ringi na nwa guo ikugesanga ciana nyingi na nwa guo igukoroa. Ugi mekenerera tondu ndisi kurakaa vau umethaikire kana ikarire nivo wagirire kaa nivo ikaraga koguo ngombe mpakagia i musii nwa ikoragwe i gikeno na gi ta mau musii wakwa koguo ngombe ni ngenagia tondu nimiendete ita nyamu iria ingenagia makria ya ciothe.